Po, pos nahi, po, por nu puarte pos nah nectoua pos, pos yehwatl maniyi cuali, uan majur manictati. doctor avier tlin nechmacas, puro nah niqui. mai igual, quemeh antes.